أنا نفضّل نكون في الجزيرة وحدي، لاخاطش أنا انطوائية و <hesitation> مرتاحة مع الوحدة. نـ نستكشف الـ <hesitation> الجزيرة، نـ نحاول نعيش فيها، نشوف ندوّر على ماكلتي، بالاك نتعلّم نصيّد <hesitation> السـ السمك من الـ البحر. لكن باش نعيش مع انسان نكرهه في جزيرة وحدي، لا، لاأستطيع.